Iya rupanna nanre we engka dua yinanritu nanre ridi nanre pute nennia nanre cella nanre ye makanjaq ipasianrewi sibawa tempe telloq manuq bale nennia mi.